Fellel njahu mi dei kam mi yahi mi medi mi yaha Damaturu, <noise> mi yahi Borno, sa'an nan mi yahi Taraba, <noise> mi yahi bo Kano. Fu fellel de kam mi yahi de. Felle de bo mi yahi Jos mi wadi don ma nyalde sosai ngartu mi.